طبعًا أفرد القطعة على سطح نظيف، وأ- وأطوي الأكمام للخلف. أثنى القطعة اللي بنص من تحت لفوق وشذي أخزنها بشكل مرتب. وشوف كده أطوي الملابس وأرتبها بشكل صحيح ما تأخذ في الكبت مسافة كبيرة مساحة كبيرة.